Kosam ina heewi, ina seerti. Kosam giwɗam e daada e kosam ɗam iwaani e daaba wayno kosam giwɗam e ɓiɓɓe leɗɗe. Ɗeen kosameeje ina seerti no feewi. Ngati kosam giwɗam e daada, ɗam ɓuri sellude e ɓuri moƴƴude. Kosam giwɗam e leɗɗe, ɗum ɓuri heewde ko kosameeje peewnaaɗe, ina wadda porodiiji haa heewi.